पूरी तरह से निष्पक्ष हुई वो एक आदर्श की बात है। लेकिन इसे पूरी तरह से प्राप्त करना कठिन है। मनुष्य के जो विचार और निर्णय और दृष्टिकोण अक्सर उनके अनुभव। उनकी भावनाएं और सामाजिक परिवेश से प्रभावित होते हैं। जो प्रश्न नैतिकता, मानव भाग्य, मनोवैज्ञानिक। और व्यवहारिक जी श्रीमान के चिपलून को छुआ था। इसे समझने के लिए निष्पक्षता के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना आवश्यक होता है। निष्पक्षता के तर्क में नैतिक आदर्श होता है सामाजिक संतुलन होता है। व्यक्तिगत शांति होती है लेकिन समाज और सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ता है। हर व्यक्ति एक विशेष सांस्कृतिक सामाजिक और पारिवारिक वातावरण में बड़ा होता है। जो उसके दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। अत पूरी तरह से निर्माण हुई वो मानव स्वभाव और सीमाओं के कारण शायद अथवा भविष्य करता है। लेकिन इनको आदर्श के रूप में अपनाना ऊँचाई।